أول حاجة نفصل الكهربا عن المصباح، وبعدين ناخد المصباح الجديم ونلفه بعكس عقارب الساعة ونركب المصباح الجديد بنفس الطريقة، ونتأكد من إنه مثبت بشكل صحيح قبل ما قبل ما نعيد تشغيل الكهربا مرة ثانية.